طبعا أني نخدم كطالبة في طب ورغم التعب والضغط نحس بالراحة لأني أنا نحب المجال هذا لكن <hesitation> نحتاج معاونة الناس وأشوف تأثير خدمتي في تحسين حياتهم و <hesitation> يعني الأشياء المهمة واجد واجد إن تكون عندك دعم وإنك ت تعاون الناس من الأشياء جدا مفرحة.